فما نهار موسيقار <hesitation> سمع لحن غريب يخرج مالغابه ، لحن ما يشبهش لأي حاجه سمعها من قبل، كان عجيب، الموسيقار هذاكا قرر يتبع الصوت ويشوف منين جاي مشا بين الزهور و الأشجارلوين ما وصل لمكان مظلم، لقا عود قديم يعزف في لحن غريب في الظلام، ما صدقش عينيه لكن اللحن هذاكا كان فيه حاجه سحريه بدا يعزف معاه و خرج لحن ما سمعش بيه حد من قبل.